Sincerament lu sai nen përché secund mi la mia idea che ël biologich a pudrìa anche nen esiste përché comuncue se cumpre dë smens che t'semine ti però sas nen da ëndua al ariva, al e lon e pudrìa anche esi 'na diferensa però lu sai nen, n'ai nen idea